Vietnam a an state masaber tu van lang ani a tutu 7th century BC a an din ani. Tumiso a tuan aulek an din le a. Tuan za <hesitation> som pakat BC a tuan Chinese hawin, Vietnam tu an opa, ma se, za kwa som tum pakwa 80 a tuan, mo kuwin tuan. A <hesitation> adu ulaw tu ati lang a, tumiso an Vietnamese state <hesitation> independence a apui em em ani. <hesitation> Tumiso a an independence lu a tuan <hesitation> dynasty te antina, lai te, tran te, li te, mui ven dynasty te antina, tumiso an an ram ati zaupa ani. Dai Viet tu, Vietnam ving pasatrin ani a, tuan French te pon an ron op ve, mana tuan Japan te pon an ron op a, tuan Indochina war ani kan, <hesitation> Vietnam tu, North-Left tau ta, a inchang syang ani, tumiso a inchang syang lu a tuan, US te pon an ron op le a, tuan 1975 sang haza kwa som Saripanga a tuan, Vietnam tu, communist rule anin, a ron op ta ni, an tuan independence te an nei ve ta ni.